Ko sendi kutiru e ulle e ɗuɗɗi, kutiru buri mawnugo, ɓuri doggudu, ɓuri ñyamki ñyamunda, bo kutiru e ñyama ulle, Kadim kutiru e tokka fidowoɓe. Kanjum bo ulle e joɗo e nder wuro ngam haɓirde e jeeri, Kadin bo ulle ɓuri kutiru laɓɓinki e wawugo joɓaaki nder yimɓe.